Tadidinà le anà nitantara le hoe te handeha am- te handeha hagnano vakansy à Tamatave igny, le hoe nofinofinao hozizy anao taminaha n'igny? Antsika izay efa nahazo vôla e, alô antsika agnamboatra prôgramantsika amin'ny herignandro ambony rô antsika mandeha fa volagno ery papanao ndraiky mamanao hiakatra hely atô hiambina ny tranontsika fa amin'ny herignandro ambony rô atsika mandeha antsika roa foagna any antsika mandany vôla tô sady afaka mividy raha jiaby tianao.